د غار په اړه فکر ما ته پټ رازونه، یوازیتوب، او دنني سفر یادوي. غار یو داسې ځای دی چې تورو سیوریو کې ژور سکوت لري، خو همداراز د کشف، تفکر، او د ځان موندنې ځای هم دی. دا د ویرې او زړورتیا ترمنځ توازن راښيي چیرې چې څوک که جرئت وکړي، نو له تیارو نه رڼا ته راووځي.